<noise> Aya petut, <noise> anan kasarta napaipachinii petut nekikere kenyiti, natok koo arawet ap taman ak aeng'i, nekipaipachin kesiche cheiso. Ko ngoit tarikit tiptem ak muuti, kopaipachin chitigul petuu natok amuu mii amune sikepaipachin petunatok. Petunatok kopetut nekararani petuu nepo paipoyet, petut nekiamishei kiame amitwok che cheterter ak che terteri, <noise> ngepa kuu kuu orit olin reserve olini, komii piik chemataame amitwok akot cheu mcheleki, cheu chapati. Ko ngoit petu natok kopaipachin amuu tuguk chotok chekararanen chekiamei. Tuguk che paipachin lagooki ko ngoit tarikit tiptem ak angwani, kepaa anyun kemoi ketienso, kesaei akekenyi koit saiti sait ne natoki kosait, saa sait loo nepo kemoi. Ko ngoit sait netla nepa kemoi ikase kopaipachini <noise> tukul kewaktos, ketiendos koamu kakesich inendet cheiso, kakesich sarunindeti nikinyo inendet sikosar ingweny. Konatok paipayeti ako natok kasarta nepaipachin chitukuli sikeny, <noise> arawet ap taman ak aeng'ii koo arawet nepaipachin chitukul kapsa. Araa ake nekonu paipayeti ko kae nekisiche lagook chekikurtoe kainet ap emanueli ako paipoyet eng chiitukul akot nginyoru chitukul kopaipachin arawanatak taman ak aeng.